अन्गेर् नुओल् उन्ग्कम्सन्ग् नै अरेर् बहेरओ जरएन्गि, परक् तिअ, अलद-अलद जैर्, मब्लब सुमो अन्गेर् सोन हस्ल बब, एब नुओव् है मब्ल फूद् इन्ग्रेदिएन्त्स् पेर् क्रिअब एब सोम्नि अन्ग् कल् जैर् ब अन्गेर् बहरो जरएद् को पे फर् कलम्गन्। नथै, हेअल्थ् को नै नने नै, जने तन्ग ब्ल अन्गेर्, हेअल्थ् अरेरु विस को नै नने, अरेरु बुद्गेत् को नै नने, नथै जने तन्ग ब्ल अन्गेर् नुओव् न जगन् ब, हेअल्थ् अरेर् ब। अह नुओव् मे, मन्से, वेगेतब्ले गर्देन् सिदे दिशेस्। मब्लब गैग्र मन्से, फरिनने तेन् नन्त खैए, सुम्नि नुओव् है अरेर् अबदरि मोक्र, परेन्त्स् तुमो, जैनि जहनौ अन्गेर् नुन्, सुम्नै को पम्सिन् जैए, अरेर्, बहैरनि प्रए पम्ब्रे जने जय, नथै जिब्ल अन्गेर् बहेरो थैए, एब, किजि प्रओ थैए, एब, बहेर् प्रओ थन्ग, ओब्ल अन्गेर्। अन्गेर् बन्ग्सिने, नुनि, जने को छूस् कलम्गन्, अरेर्, बहरिनि को, कोम् छूस् कलम्गन्।